ہیومیڈیفائر نمی چُھ ہوہُک نمی کم کرنس منز مدد کران ییلہِ ہوا ہنز گرمی کم گژھان چُھ یمہِ سٕتۍ عام نمی منز مدد چُھ گژھان